Intelo agnatin'ny herignandro zaho mahavoaray email de raika aminanjy io a mail mombanà fivavahana, ohatra hoe misy fikambanana de mitombo mailaka aminahy. De misy ndraika maila momba fianarana, lesona am-pianarana de misy ndraika maila momba ny asako, resaka fiasana am-piasana akagny.